پرتګال یو لرغونی اروپایي هېواد دی چې د سمندري سپړنو، فاډو موسیقۍ، او ښکلي ساحلي ښارونو لپاره ډیر شهرت لري. د دوی ژبه پرتګالي ده، او خلک یې مېلمه‌پال، دوستانه او د کورنۍ ارزښتونو ته ژمن دي. د پرتګال کلتور کې دودیز خواړه، فستیوالونه، او د تاریخ له پلوه بډایه معمارۍ کی مهم ځای لري.